<hesitation> Fitaovagna fandrahoàn-tsakafo: vilagny alôha voalôhany <noise> andrahoana raha jiaby vilany de lapoaly ny fagnanaovagna friry de misy atao aminay ao misy atao hoe saba zay koa o fagnanaovagna f- f- mo- kaofa magnendy raha de race cooker izy fa race cooker zany fandrahoàgna vary de cocotte minute le fa- fikitrehagna raha.